Minora derazasidan qarab turib insonlar o’tishini kutgan bo’lardim va insonlar o’tayotgan paytda bor ovozim bilan yordamga chaqirib ularni e’tiborini tortishga haraqat qilgan bo’lar edim.